Nome savoji gagoho savoji gagoroho eho ijobaje, ijobaje osaeje savoji gagoho. Nome va oromo Ie garue muhuvoromo rueromo ie ijobaje ime oho amore io huro ehesi ijobajoho bogo ma jaboroho va o ruruho ojarueje. Ioro’ ioroho runo e vajarue runo e va ie oho ujohoromo o baeromo va o savoji gagore va arueje savojire va arueje amore savoji amore. Va oromo va o rumo va oromo surisuri hesi ehuni avohoromo bahijarue suri suri bojamuaruje. Bojamuijego e savoji hesi suri suroho jajivo amoromo dimno e e savoji gagore bamo ire aruoho ehi adhiromo ehi va o savojire bamarueje. Bamoromo ehi obe va orono ijobaje baje iroho o ijohane mahuro e baje iroho vituoho e runo enivo savojire va o runo e vajarueje. Runo e vaebe va o mahuroje iroho eho senoho mueni o i ue vi ehe javuego vuonoro o ba ie oho eho va omo va o vonoro o bajarue surisuri javue oho o boje oho ijo ha ose mamuijarueje ehuro baerohego. Baeromo va o savoji gagore rumoromo amore savoji amore va oromo va o surisurie baeromo ijohane vonoro o ba i e hesi mami ehuni avoho bahijarue hesi surisuroho baeromo jajivarueje. Demino e vuonoro o baerohoho e baeromo jajivoromo vonoro o memijarue memijego rue demino e baerohe demino e baerohe hesi ehesi gave i vonoro o ijobajoho ehi vonoro o bojamuarueje. Bojamuego baeromo horo rovarueje. Sorovo rueromo rohu vo o i ue vi ehe javue oho e ijohanoho e va o e bu ojarueje bu oromo rohu garohe. Savoji gagore savojire ijohanoho ro abueje oho rohu sionoho rue diehi urimo vajaruehi ehi vajarueje. Va o senoho bamarueje dore senoho ajemojoro ehi arueje savojoho. Savoji amoho o savoji gagore nome ehi arueje. O goho ore egore omueno e o ma ino omo ome o hiro omo ome o vemu vavue oregoje oho harihu aboji eni ijobaje nugo i e oho o mueno eni ijobaje nugo ie oho eho iae savoji gage savoji gagore nugo ojarueje. Savoji gagore e hesi ihore anego e ro abuejajeje savojiroho. E ro abuejego harihe aboje jajive e arije o bogoje oho rue ma arije oho vae meni e ajemi ie oho e iae va oromo dibovarueje. Ijo ha osi e aribovio huro va o ijo ha o sieni avohare inomore e va o. Anarueje. Ijo ha ose nugo oromo anego ijo hanoho bajarueje. Baeromo ioro ioroho ijo ha ose bogoje e ariboviho eho va arueje gagono javue gagono va arueje. Javu gagono va oromo surisurire jajivoromo ijohane vaemienero nugo ojaroho bajarueje. Baeromo rueromo jabume rabeni nugo ojaroho e mure vajarueje ehi arueje ioro ioroho vemu vavu oho jajiv e hesi asiso rabu e javuore va o jajivarue hesi ihore e va o imo amo amarueje asiso e jabehiroho jajive iroho goho savoji gagoho savojoho hesi eho mugogoenivo jiovo amarueje gemuoho sikuri asiso enivo jiovarueje goho. Bibe e bivo ame ame e aribovioho jabume savoji gagoho bogo bisemuoho gavajeje savoji gagore ijobajoho savoji gagore nugo o amego bibe e tarivoromo bibe e tarivoromo amo masijoho rueromo imo ame oho ijobajoho bogo. Ovoroho ro jajivoromo mamuijarueje. O vade arueje o rueromo ovoroho mamuijarueje a i ga anue savoji gagore aho behe mae e nugo oje ejio iramu nugo ojego nome ijo ha osoro va o bajarueje ehi arueje. Amo savoji gagoroho baeromo va o gatogate o niogusire givae ehi imo amarueje. Imoromo amero ujuohoromo va arueje soe o asiso eni siri une rabe o maja masijeni inome ajive e aribovie jabehi amore inome imoromo va arueje amero ehi amarueje. Nome savoji gagoho ehunivo. E hesi orire ehi vajarueje. Savoji gagoroho savojoho.